औस्त्रलिअ नि बुतुर् नि सोन्पुर्कु नुन्ग् अन्ग्नो कोबुर्कु हुगुन् नम। औस्त्रलिअ बु बैदि रुकुम् नि बुतुरदोन्ग्। सहय गुन्दुन्ग् सिदु गुदुन्ग् बुतुरु अरो। एसेलो गुन्ग्जन्ग् बुतुर् द्जुन्ग् क्रन्तिअरि द्जु बेबे स्कनि कुलै हओ गुसु गुजन्ग् बुतुर्। अरो गुन्दुन्ग् गुलम् बुतुर् द्जुन्ग् बन्सिन् दुन्ग् रुक् तकरि पुर् अमुनो। सिन् हुन्ग् बु बहगिउअ बन्सिन् गुरन् अरो। गुरन् बुरिमन् जरि ओन्सोल् पुर्ब मलब ओकहयु अरो।